<noise> nga po marɨ. Nga pò marɨ, ɗang mar shwe. Ko bì ko langkang mwa, kɨ bɨ nƴɨ ɓang. Dok ngà tàng bi lok, ko nga pò shitcɨn dɨr gomnati mwa. Nga pò la kɨ shàl tarɨ. Ko ngà pò cɨn kɨ bi fana mwa shɨk, ɓe shangshɨk ngan har kwa nji ɓe lokaci kɨ shitcɨn kɨ gomnati, yi fana mwa gam, ka mbà tùm nwok, ɓe nga pò mar fɨna mwa, ko nga pò la kɨ pension fana mwa, ka po eng kɨ bi ye cɨn mwa, kà pan nkarng mwa shɨk. <noise>